Ley ñalawma kaa fu, neɗɗo gooto ana waawi ñaande teemeɗɗi joy <hesitation> so a ƴeewii ley yontere ana hawra e ujunnaaji tati e teemeɗɗi joyi. Lewru duu fuf a tawan ana hawra ujunnaaji sappo e nay.